Ilà roahy ñy trañon-tsary, ñ'antony: -Mba hañajaria ñy sary ilànteña mba hatao nteña fahatsiarova aminy ñy lasanteña, aminy ñy raha natao nteña, aminy ñ'olo nifanerasera aminteña nifankahazo aminteña laha añy ñ'androo tsy maha eo azy, mba hatoro nteña ñy taranaky nteña afar'ao.